Belgica pe kuape jae ko ˂hesitation˃ invierno mbaeti kirei mbate jare mbaeti vi kirei mbate jakuvo erei ko jaivi va jaivivi erei mbaeti vi kirei mbate jaivi erei jaeko iviaki oime jare oyajoiva oime vi oyajoi